Bu tzyäjkyajpa nyo'se täjkojmä o tza'mojmä, jenä jenä jenä nyujkyajpa mosquitos o otros animalitos ja'ku kyu'tyaju y tambien je no'syojmä ijtyajpa varias a te varios, y nyo'syojmä yatrapatzäjkyajpa je kyu'tku y tambien ijtyajpa mas arañitas, jenä jentyi ku'tyajpa je ijtumä mäjapä am ampu, jenä ijtyajpa je tzye'ta'mpä tambien.